گری دار میوے چھِ واریاہ قٕسٕم، یِمَن منٛز شٲمِل: بادام: کاجوز، پستہٕ، میکاڈامیا گری دار میوٕ، مونگ پھلی تہٕ باقی۔